Ty ataoko zane nafa maraindrainy zane raha nafa maiky fa nafa dimy minitra zane ty afaky ijanonako eo lefa mino dite raho de, mino-minany mofo raha aho le fa vita zay